Mbáá ríí <hesitation> ma̱ndaꞌkhoo ú gíꞌdoo numuu náa̱ xuajin míŋuíí gii̱. Júwá xa̱bu̱ i̱nguáthii̱n xabu̱ tsú nuni̱ gabán jamí xúꞌkhu̱ má nuni̱ amaꞌ, jma̱a tsu̱wu̱u̱n mugu̱. Nákhí wajiúúꞌ rá khúwá wéñuuꞌ mugu̱ má míŋuíí gii̱ náa̱ júbaa̱ má gii̱ mangaa rá. <hesitation> júwá ma̱ndaꞌkhoo ú mugu̱ jamí ikhaa jngóó ríndo̱o rí tiémpu nuduu̱n rá nujñáa̱le mu̱gu̱ rígi̱, ndámbá naꞌgu̱u̱la mugu̱ natiꞌjiaꞌrá, na̱a̱- na̱ka̱- nurawíi̱li xógíꞌ ríí na̱nguá ejmaa nawanúú i̱ndóó mugu̱ rí mikaꞌju. Jamí xúꞌkhu̱ má wáꞌdáa̱ mbá niꞌjña a̱jua̱nꞌ ríí nandoo nurawíi̱li suanꞌ, nandoo nurawíi̱li rí ra̱khááꞌ mugu̱ ñajuunꞌ. Ndábuu̱n rí nuni̱ khaꞌju̱u̱li mugu̱ rigi̱ rá, nuni̱jmáa̱ nuni̱ gúmuu rígi̱ murí ikhaa rígi̱ꞌ nájmúú̱ ma̱goo mujñi <hesitation> xtátsúu̱n <hesitation> ma̱goo ma̱jnúú <hesitation> xtátsúu̱n ma̱goo ma̱núú mbá amaꞌ. <hesitation> ngaa̱ ikhaa rígi̱ ndajñúu̱ ma̱ndaꞌkhoo ú nuni̱- nuni̱ xtátsúu̱n rígi̱. <hesitation> más nuni̱ tsú xa̱bua̱nuu ikhin tsúꞌkhu̱ tsú nini̱ nákhí wajiúúꞌ, wáꞌdáa̱ ixi̱ nurawíi̱ ixi̱ ŋajuunꞌ murí ma̱goo <hesitation> mujñi xógíꞌ rí xtátsúu̱n. Jamí xúꞌkhu̱ má amaꞌ mangaa. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má mba̱ndaꞌkhoo ú gíꞌdoo numuu rá, numuu rí ikhaa rígi̱ nákhi wajiúúꞌ nda̱a̱ꞌ-nda̱a̱ꞌ- wéñuuꞌ xtátsúu̱n rí khitsi̱ xúrí xúgi̱, ikhaa jngóó indóó gabáa̱n rígi̱ ejmúu̱, ikhaa rígi̱. <hesitation> murí xákhrámuu̱ꞌ rí tiémpú rí migúwán, ngaa̱ rí xúgi̱ rá ma̱ndaꞌkhoo ú gíꞌdoo numuu xtátsúu̱n rígi̱. Numuu rí minumuu rí mi̱ra̱tsi̱ naꞌni má mbá atsúmíi̱ wáa̱ rí mira̱tsi̱ pero xúꞌkhu̱ má mangaa nawáꞌ gu̱bi̱ꞌ tsú na̱nguá iyáá nimbá miꞌtsú xtátsúu̱n rígi̱ o̱ nandúu̱n mutsi̱. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má ríndo̱o narígá mámbá- mámbá- <hesitation> ndxaa̱, mámbá nawátaa xa̱bu̱ tsú júwá nuthiajuíínꞌ kra̱ꞌjáá nawátaa̱. Ngaa̱ rí nuni̱ xa̱bu̱ tsú thúngaa míŋuíí gii̱ rá, nutsi̱ ikhii̱n náa̱ inúú xa̱bu̱ tsú nuni̱ <hesitation> xtátsúu̱n rígi̱, numi̱nuu̱ꞌ murí ma̱goo mbuyáa̱ rí rígá nagu̱ma̱ xtátsúu̱n rígi̱ muríí ma̱goo musga̱jmii̱ náa̱ nagóó xa̱bu̱ tsúú. Nawáꞌ gii̱ <hesitation> nudra̱ke̱ náa̱ guꞌjúu̱n, mbaꞌjiin máá <hesitation> wáꞌdáá má nura̱xi̱i̱le mámbá náa̱ enii nagóo̱ ndxaa̱ nagóo̱ rá najanúu̱ amaꞌ najanúu̱ xtátsúu̱n. Ngaa̱ rí míŋuíí <hesitation> nuxnúu̱ rá, ikhaa má xtátsúu̱n rígi̱ jamí xúꞌkhu̱ má amaꞌ, tikhuun má nuni̱ rí nuni̱ <hesitation> létróo̱ mangaa tima mbiꞌjñúú x̱abu̱, mbiꞌjiuu xuajin míŋuíí má gii̱. Tikhuun xa̱bu̱ nuni̱ a̱njdo̱o <hesitation> inúú xkúꞌ o̱ nuni̱ mbá tsinuuꞌ. Ikhaa ríꞌkhu̱ iguma̱ ríí míŋuíí gii̱.